Latino e ettaɗo golle to nyamirde maundi. Ira golle ɗe tawe te e hani o wawi. Wuro fu a tawan wana neɗɗo loɓɓiɗo wala jinniniɗo tay emo yawi gollr o <noise> mo yawi golle. Tawe bo o neɗɗo latiɗo e fani ko batete. Ko ɓuri ɗe ma tawe e mo nana halaji fere-fere, tawe ma o wana no juɗete o mowodi anna. e mo yia binndi to mo yiɗi o binndan bo. be e ɗo fu iri heɓego tawe e neɗɗo golle e tawe e nder nyamirde mauɗe. <noise>